Ny fomba fiasàn’ny lampy de pôsy zao ôhatra lampy tôrsa, <hesitation> misy i lavalava izy i, de <hesitation> misy plasy fantôvagna piligny anatigny akà de atô akà piligny. De mamelogno azy aminje misy raha hely zay, bouton-draha hely zay atosiky de <hesitation> mamogno anazy aherigny. De misy koà le, fo hely zaigny zigny sady manjary atô anaty poche. De ôhatry ndrindra ande amy tagny lavitry regny tegna mande amin’andro aligny re, igny fôgna ampiàsegny i. De maîvagna koà igny, tsy de lazaigny mavesatra. zaigny fô asagny.